Inchi colombia inchi gudio americati boro america jirti inchi tunne gudete inama ishia inama dini kristoati inchi tunne amine wonguda kasit midasenii orru gudio oreti amine won ishine mata itjabefet kahawa won ishin lafkasa fudetine ak dahabu faa amine inchi tunn inchi gudio hamtua.